ښه! اوله پوښتنه دا ده چې <hesitation> وای د پيشيانو څو نسلونه پېژنئ يا څو ډولونه پېژنئ. دا پوښتنه يو څه زما د پاره سخته په دې ده چې ريشتيا درته ووایمه د پیشيانو نسلونه و ډولونه په خدای که پېژنم. صرف دومره خبر يم چې پیشيانې نر او ښځه لري؛ او بل دا چې پر غوښو یې ايمان راوړی دی – غوښې یې ډېرې خوښې دي؛ او پښتانه خو وای چې اووه ساوې لري؛ او ازارول يې سخته ګونا لري؛ او تر ټولو بله مهمه خبره دا چې وای د حضرت محمد سره يې په يوه کاسه کې ډوډۍ خوړلې ده. نو ځکه په پښتنو کې پیشی پاک شی بلل کېږي. بس دغه مالومات لرمه نور د دې اخوا ته ولاکه هېڅ مالومات لرمه. ډېره زياته مننه.